Mon iibagh ami olo ezor nothiy tarigir ibha ezor noteiy o. obeh odighi ole bho ezor no dighi o nova mo kpo lo to dighio ghom alo bho because ibha ana umute ughi umiin okpo olo no dighi oghom ale. ezor uteiyio. kedis ezor no miinom todighi alebho ii odighi ale bho. ii odighi alebho nanu modighi olo abekeiy netu ne koiyogh arumunu. ne koiyogh arizim. But okpo bho no ghiom odighi bho ezor uteiyio. opo onon iibagh ami lo ezor no teiy so aazuah zechi aroiy abadi o mo tua oghol teebhugh obho odual. tobedum iibha pokpo lo negho zeedi mo miin iilarabh even ezobho aadom ami odi kua suobho ekana saani na na moiy lo karu kaghuuron esilo nodighi gha ma rumunu o kanogho zami. Aar obho adighi o keedhe. okpo ki oolo. kol ami na ghuuron. so aadon aan ana oiy obho. ana gheel kparam abel meboom oho ana ta mula atu awa zami then eki ekoiy gha mo kpo bho no dighiom gha male bho ami ta mutiom ni maade lo okoyogh okpo bho no dighiom gha ma ale bho opin otu lo omutiom esi olo odighi alebhol orol aseiy gha arumunu. ibaru ghuugh keru kesaiyogh kebirogh adonran. amunu o no sabho. no dighioghom akene kere okpo Ikpo izim obho idi to loghi no temom akere odigh okpo keedi nemina emulumeni ne tuom zira ibaghalo bho nodighiom okpo erughu tugh ale obho no dighiom ana eso araso ipa no use ootolom ara apam so ipa okpolo nemuteghu to dighi. ale bho but idighen ikpoki ho koghuron om esio? Okpoki oolo idighen iaan obho odighiom esi o? Odual ezoor ughol ekugh nmaan idighen ekughu maan obho ologh to odighio? Aadon san ko oyiin ooy lo na gbo ma lebho kaabham ikpoki o mili igbeba erubal ikpe ka duonon pana leghe aar obho adighi o keeghe okpoki odo but anan amute tetere ana miin bho noseghe masumuner no logh eso oteiy okpoki ana obho dio kedio aadion aan kezobho ony obho adnono suo mikpoki obho ami o su naanogho zami obo egbika ageiy arala lo no min akodi oolo to di odighi ale bho. Ana nghi tibebh ikaiy o aruuba imara dio ana ughi tibebh ileebo pobho no digha no sukuru no teiy iban edian obe otobhory aru kpukoro ole, ana ughiraan ughi tari bebh ikunya aruuba imara dio. So okpo ibha neghim zoon mikenya. So iibha bho ezobho odighi o nodighi suo kana ughuron esiobho Kana ubhinogh rooy usi. po obo osa nesa nasa malebho. Ami miin bho obegeiyogh okpo ligbolouan ikpoki. obogeiyogh a new necruit ilo ubhin uru nogeiyogh. esiobho naki ki ti kiti kiti kiti. Ana uiin pezo arughuugh abekeiy o pezo nedigh netu. obo ibaghala nesaiy. obo ikpo izim o. izim obho ologhi o nesaiy. obo arumunu nesai. obo arirughutum alebho nesai. pesiobho naseghe naki. Amem ana obhin oghugh uru usi poghol o! Obateiy esi o natu o. po kooy kooy nagir ogir o moyen oyen. Amem ana udigh ughi usi ana miin bho. eko ogir ku naki eko? Ogir o naki moobi ezo o aadonaan kana uru molo obedum useghegha mu mor onuma maseesi molo kaanon esiolo na mar ikpoki. Ebuyom arooy imoghoyanio. ibha ana useeri mumor onuma kale mo okpoki. ana ukpote maar pizal eena tekom tesiopo etu ebeebhan. kpleni pa pu pin olo onon ema maru arol anon esiobho because okpo ikpoki. ikpoki po okpo lo neghere mema. neghere nseghun otu. neghere ma ani nolom so iibha bho po iibhaghami obho ezor uteiy obho. Eena aroiy abadio pitu meghugion mariisi olo arooy. ara ade idi Kedio uru mesi olo ogbo esi ezobho ogbogh eegbora oloki mu ina oghughi mesi olo oloki ivel nara asikenogh olo orol obool because tepakele ibara badio okpobho kooy kooy na dighi kooy nadighi so ezoor no duaghu suo oki tara abadio ku no kooy okpo ipa, but adonaan kana naaghuron esi olo odi mezobho ezobho arooy abadi o ne dua gha etu eebha eko rumuru o pezo aroiy teduaghugha etu esi ekol belle o tesuo obedum kinesi olo no bool asikenegh abuabho ameghe tobedum kinesiolo nobool iveil abuabho ameghe pana omiin bho aroiy nediku moghuugh eedi netu nekodiku moghuugh eedi netu nekoiyogh, poonu nagha na mogho moonu kedio kana ta dighi marokpo iibha ku tekiom eko? Po okpoki amem lo okpoki naaru pana oghuurom esibho pesibho oseghe orol oghi buy ko okpoki obho olo kaar kaar olo ana tadighi molo oteiy okpoki ana taseghe mikpoki alogh kana ta kemokeiy ikpoki ana ologhio mikpoki ana oteiyie mokpoki. so iibha bho po okpo lo ezoor no dighi teebha kele kedio iyam olo obhin odighiom okpo bho ilo aadomaan obobho nepin ara zoor o, ilogh igbogh ikpoki kedio kpeghion ikpeghiom ibaneesia ara arusu, ikpeghion ibaneesia ayo ikpeghenionogh ibaneesia ilagh Kedio ade bho tezoor adelo amaar aneghe mageiy eedi isoloma bho amaar aneghe iibha bho ana adighi kubho poubebh kua benaan bele ii ubebh kua benaan kedio iru imntiom iba amgha ileebo ilo idi mezo bho eebhugho o teena kughughion ariisi ilidikua kuneghe nio. But kidighen eedi ikpoki? Ikpoki obho iilo. ikpoki idi, ana ughi toobho oghi modighi ana taki to non ema aki apinogh ruwumy atu kezobho ekpeye oghi obhinogh aruwuny obho oru peedi re siiy andighi obho elokuy iyan esiibha oiny isoko pezo nazighe zami moghi okai esi abarobiom tami ko okpoki o odighi obho taseghe eko aki? Naarol ku kezobho okpo nebeebhani but okpoki odi ku kai abrabombo nobool eko? Abim esuo no bool kua heh! Eneghe nogho zami madien onuma pano onogho pu naagho moyiin abin aami nara moghi osi to tu ooy lo dikna pruobhin zina oki oghi usi ami naru ma alaka bho neeghol eh, iruedio egbebh oonu aru ba iibha bho